Lomana amin’ny tongolo gasy sy sakamalaho ary sira ny <hesitation> henan’akoho manta dia somary avela mijanona eo ora maromaro. Raha azo atao moa izany dia <hesitation> ny alina ilay izy no atao an’izay an, dia ny ampitson’iny ilay izy no <hesitation> endasina. Dia <hesitation> ny fomba fanendasana azy indray an: araraka ny menaka ao anatin’ny lapoaly dia andrasana hamay ilay menaka dia alefa ao amin’izay ilay henan’akoho manta izay efa nolomana mialoha.